لو أشتغلت كعميلة سرية أول شيء نخش للمنظمة بطريقة غير مباشرة مش على أساس إني أشتغل معهم لا على أساس حاجة ثانية، ولكن أنا في نفس الوقت نكون جاعدة نراقب في تحركاتهم ونجمع أكبر قدر من معلومات عليهم بدون ما أنه يكشفوني، بعدها نستخدم الذكاء والتخطيط والمفتاح هو المفتاح عشان نوصل للمعلومات.